Misy karazagna raha hanina ara-tantara tiako andramana dia agnatin'jany jao hoe tantaranà zany hoe varangy zany, varangy zany dia raha sy fantako, ary mbola sy hitako, dia tiako andramana, dia agnatin'izany koa hoe vary voloy, zany hoe vary zany atoko agnatinà volo, dia sara be hono sirony avy akeo, dia miaraka am'zany koa i ronono, vary tondrahana t- tintely zany asiana ronono zany raha mbola sy ary no hitako zany dia tiako andramana aby.